Ma'lo' <hesitation> ma'lo' uk'uxi' u- ukuxik in- infelicidad y inwilioo' yum inten yan cuatro wuli' y- y junp'ee hija tulakaloo' winikoo' chen ixch'up kee- yan te'lo' y- y tulakaloo' uchij upaaloo' mama' me dicen ellos no- ma'- ma'- tu- <hesitation> ma'- tu ma' tudespreciar nin- mix mak tulakal ukat tenoo' porque tulakaloo' tanu cuatro maes cuatro maestras yan ti juntu'ul in chich wa'ye' y tulakaloo' tanu tanu uxok'oo' tanu- tanu <hesitation> utzijil u karrera junp'ee juntu'ul b'el uka'aj ti jok'ol la'semana kutal ti maestra y todos tan uma'lo' inwilik ke tan uma'lo' <hesitation> uvida ete ula' etel utat tulakaloo' yaab' inchich inchich yan veinte chich y in- b'i- inchich ya ke upaaloo' yaj seis <hesitation> son b'isnietos inchich